والله ياخ العربية استخدامها ما كتير عشان كده أنا مافعد املي التنك يعني ما بكب فيها بنزين لكن بكب فيها حاجه بسيطه بحيث انو لو في طواري الزول يتحرك بيهالكن يعني ممكن حتي التلاته اربعه جالون البكبها هي ما تستهلك خلال الا اسبوع يعني الزول ينتظر لحدي يعني يكون اسبوع ما اتحرك بيها خالص فا بتكون موجودة يعني مابملي اسبوعيا بملي حسب الحوجه وحسب الطواري